Pues ná runbe ra many ni nu lo niz re’ah ra xguly ra ni ná ra many gaz’e ah, ra xguly’gy ra <hesitation> tulá, ne ra ran’e zëga, ryw ga ra ran’e ra ran ngá’gy ah, ní ryw gama, cun ra bew vel lat na ra tom róhgyas ah rh rcha zian ga ra bew’w nu lo ra niz gy.